Ia, izy koà aminakà edy zen̈y man̈ana plasy zen̈y zava-kanto io amin'ny fampivoaran̈a ten̈an'olo araiky. Fôtony zen̈y man̈amia anatra abôkà eo misy hafatra koa zen̈y an̈atin'ny ràha kanto àby io. Avy iô koà zen̈y mampiala voly, mety mampitombo mampitombo amin'ny maha ôlon̈y olo araiky koà zen̈y ràha kanto io, kàraha zen̈y.